<hesitation> إذا كانت <hesitation> إذا كان الطعام عالق في <hesitation> بتاعت الزيت أول شي خليها تبرد شوي، بعد التالي حط فيها المية وندفي المية شوي هذي مع الصابون، ونخليها تنجع إلييين ما تطلع البجعة العنيدة، وإن كان لما طلعت نجيبوا ليفة والله ونحاول <hesitation> يعني نحكها باش تطلع منها إللي لاصج فيها.